अन्ग् बन्सिन् गदन्-गदन् रेसेपे को है बनैन मजन्ग्मन, मने खलमन मजन्ग्मन। मने कि मन्चे बुस्तो गोन जबैतनेअ ब, मने अजन्ग्नि थकैब मजन्ग्न न्ग। भने मजन्ग् कोन न्जैअ। तेव ब गदन्-गदन् बुस्तो बनैन न्जैअ जहरिब। सेरेन्गन ब बिरन् मजन्गु जैअ। अम्ब्रए है, रेन्गु ब। गदन्-गदन् पोल्, मुल्, सोब्जि फनिम ब। को ब भेलेउपुर्, को ब मिछिअ। मदि बनैन है, मन्चे बुस्तो गोन बेलेबेलेक् धोरोन है। भिको सेलेन्गन मेने जेन्ग। अन्ग् कैन अन्ग् बन्सिन् जिसन्ग् है, मने कि बेलेबेलेक् रेसेपे को है। अन्ग् बन्सिन् एदप् खलम। अन्ग् बनैन को सेबेजैअ मजन्गु मुने बनन नि कौनि थकै है। अर्र् ममि बब को ब जहन् थकै। जोबन् मजन्ग्मन। जिसन्ग् किनि है, अन्ग् नुओ थैइब बिसर् को है। जिसन्ग् है, गदन्-गदन् बुस्तो बनन नि है। तेर ही है, जेन्ग नेत् निपेन। ननि ब गओन तेरै खलमन नि है। मनि बनैन ज ही है, रेजेन्ग गदन्-गदन् बुस्तो।